Boro mawɗo on ngoo ɓurnde aduna jooni ɗiɗi ko: waylu nguurndam ɗow ɓandu. Mmloƴƴi daande fow Ko laawol ndiyam, laawol feere, wuurgo, hijjinaaji, e jamfaadu. Haa e ɓe heɓi ko burnde be keɓa daɗgal e keetine fow, cakkaji e laawol ndiyam, caggal jama'a e hawrnde e jamfaadu teknolooji AI